Alura me compleanno ideale sicura sicürament al e cuandi stagu ënsema a mia famìa e a s'mangia, mangiuma cuaicoza tüti ënsema a ca opüra anduma al risturant e pöi a m'pias cuandi a më regalu ën Lego opüra ën libro a dipend i cuaicoza për fe ën po dë fai da te ecco